يعني نعتجد انه <hesitation> الحكومات بشكل اولى ان هم يحلوا مشاكل شعوبهم لانه نحنا ما خلصنا اكتشاف الثروات الموجودة في باطن الارض او على ظهرها <hesitation> فهيكي بنكون انه نبذل مجهود اكبر في انه نحل مشاكل شعوبنا واذا حصلنا يعني نتيجة منيحة في في هذا <hesitation> الباب بننتجل لباب اخر.